والله، أبا استخدم خفة الدم. أبا أحاول أحكي له قصص طريفة، <hesitation> أحاول أضحكه. أبا نسوي مقالب في الربع. <noise> أبا أخذه ونتمشى شوي على الطريق العام أو في اذقة الحارة عندنا. أبي أخفف عنه، يعني بحاول أسلية، أطلعه من جو الكآبة والضغوط اللي هو <noise> فيه. نسولف، نستأنس. أنا رايح الديوانية عند ربعنا نتعشى سوا.